Hambugeri sisse minejä liha um niimuudu tett, et kõgõpäält om, ommaq eläjäq väega halvah tingimüisih kasvatõduq. Sis ummaq nä hirmsahe ärq tapõduq. Sis um tuu liha võet ja läbi määntsegi suurõ hakklihamassina aet ja jummal tiid, midä sisse pant. Ja sis, sis tuust ummaq määntsegiq hamburgeriq tettüq.